Yë tët's pujtë jue yë tyum pues we'en yë tët's kya xaxëy, we'en kya put'sëy y pues je'e tët's dun myaj pujy myaj puj jet'sëp mëdë pasta dental.